Nessho shik yee kpang ti po shaanno we leka ti ku ɓuk te <hesitation> darangnee ti farko musammani darangnee ye pattaan yeso krismas ta darangi yenzu kaa ye kama ti fe tɛrɛ an fuwat ma molonmu kama meyyeju po ɗiyoju, amma maa koɗɗi hidima ka te ta koɗɗi krismas kama ta waaraa kpom shaai mo yuwaa shene kan shene man kpomi kan shii to koɗɗii ka war shi shaai kaa nan kama ta waru jirimmu kaman waru shik shaai kuma koɗɗino tere koɗɗinee <hesitation> ta kebemu koma twaalani ka shaai kan ankpiyemu kama wato yammal kenan po kuuni darangin kpang darang ye ku ɓuk ɗing toƙi ɗok liyaa ya darangnee po nessho shik ko ɗaa gobnotimu kama, ko ɗaa ƙuɓuk ɗing foƙi, doƙ ti keb darang no tene longƙunee kaman ɗiino, kaman wau yamma, kamman ɗiino ka shaai longkunee kaman <hesitation> war shik shaai, kaan nan kaman ɗiino kaa pelle anjeere, kaman ɗiino akwai masaye mamolon kaman ɗiino longku kaman wau yamma to To idan ku peen darang nessho te da yake lii kaman tuunai yamma ka shikni ashe kpang idan maa kpang wee kama po goy ko kon li kebe ti kwi kuma we kaman diin longkunee kaman twalan kebe mu ka ti shakki shakki ye kama wayin wawi yamma kaman shaago shoppo ele ye yamma tenna long kunee <hesitation> peeno terei a ta sheƙanim kaanan peen paaro terei ata sheƙanim ma shenmu kama shoppan paaro tere yuwai ɗanga patto shunim ma fowonmu kama kpang peen paaro tere shoppina a palto shunim kama ma shoppina a pattomu kamam to ashe peen nessho tere kpang idan peen neesho ye kpang longkunee kaman waw yamma kaman twadon kebemu kama ti shigi longkunee kaman we kaman shaaƙo <hesitation> min po shaarimu kama <hesitation> wee yuwa ye ween kpang ti ku la niyonɗing ye kpiino ɗing ti ƙu ɓuk ɗoki ɗok to tere kpang longkunee kama nesshon shikma an palawi darangnee <hesitation> yamma muraan kan darangnee illan ta shii ele ye ti ƙuɓuk ye ti tewon ko ta to gulara ko ta to naasara yaa esta to terei elen kpangi Koo ɗaa shaklo tei tere an pereu kama ɓaa illon ti shigi ye kama ɓaa yuuni kamar war she shaai kaman wa ammo ku sheela kaman wa wawru yamma kaman yuuru foɗɗulo kaman shaaƙo shiru kaman watta mina abo kaman yuurun nessho ti po tere kaman maatu paaro yamma ɗing wee po yooro kaman yuuru vonak kaman wawru yamma ti po tere tere kaman peru kaman wa wangro jele mamda nmu kama kaman <hesitation> jirimmu kaman wangro shik shaai wee kamai shabo yaani to darangi ta yooro longkunee wen darang twalan poshaari wee yamma yuwaa ka shikni a yaan la niyonɗingum pa ne leƙa nen teumu kama a we yaan la niyonɗingum te yaan we yamma to we yamma ye kamata kaman <hesitation> kaman dewo guni kaman liin po shaarimu kama ti kwi ta tere an parlau ye ƙoƙaro darang ramadan darang darangnee mamolonmu kama <hesitation> we yiƙƙa ka po vuvnoi har we waraa shuwo darang liya po shaariju longkunee gee wee ta wawin yamma a ti sha we ta shunim amma bayan shaklo naatat aa to ta waru shoppo tok ɗing ti ƙu ɓuk fok dok ya to le darangnee kaza kaza to kamar waru kaman in ri ta mina abo wa wawru yamma in shiru kaman shoppo wesshina ti shaai in shiru kaman mipno <hesitation> da ti shaai ashe peen darang ye kpang longkunee

Yee sheema an shek ye ta wanguntu peen me an tebbro ta biro waani waani ye mo yamma wak foki to tere peen foɗɗulo ye ti ya to peen darang darang me ye ti wanguntu ta peen ma shee kpang ɗing ye yamma shoppina ti kubuk te longkunee kaman lin kebemu ti kwi ta koɗɗin tere kuma koddinee kama ti <hesitation> liin po sharimu kama ti yamma po kuuni saannan kuma kama taa po sharimukama kpanglani sosai ti shik shaai yee me an jeere ti ganglo we ko kuma darangne ti li ta shurii darangi to me ɗii ti bino ta shaaru terei peen darang ye ti moona ta shunii longkunee in warin <hesitation> shik shaai to ma wee po ɗik ƙu po ɗik po kuut minama ko we ta yooro longkunee to darang darangi ma woni koɗɗi ti li darang ɗiyoo to terei darangnee mo ta iya show ƙirani in taimaƙo molli wata in min da sheen in ɗewo gunno molli longkunee wee yamma shonnan ti shii to darang nessho paa darangin kpang a we ya yarangum idan darang nesshoi ween kpang to wee kama po li kebemu ti kwi longkunee yamma yuwai a yoni dilum belle kuma la niyondung in tewi ya kaa ween kpangum to kama ta haɗi ni kama ɗing longkunee kama ti yai longku ween koo me yinna kpang yamma ta po tarkoi Kaa peen wee to tewon ti shunii ma jeero po sheneno she kaa shee ma shiɓo ma ma ma waman yuwaa shen ma telaama a kan ma shere wen ma paararoi wen man sheeron ti shiɓoi to pelle yuwo a shinnim paa we pararo parii, shinni, shinni tere yuwaroi wee a <hesitation> a wee pararo sosai ba amma ma ti charii <hesitation> we longkunee man yuun shubet ti tai amma wee pararo taj yee jukkan sheelau ma tewon ti shiɓoi ta koɗɗino she ye geiyau to daddinee jeeroan sheela ye longku gei ye yuwaro to ta iya ɗik ta kebejui kaan nan in peni cewa ai ma shenjui yuwa gei kan mee kan mee ko kuma ma longkuno teerem ye koɗɗi <hesitation> yuwaro ka pelle wangro po po pinnee ta wawin yamma kaa ɗikyam ma tewa kama ɗigi we tere mee koɗɗi ta dili to ma la iya tewon ti shunii koɗɗi ma sheen gee wee ti ya woro ka she ka shee darang nershaju ka she ka shee kra darang shoppo dabang ye to ti ya weejui koɗɗino she kaa shee ye tɛrɛ amparlaurau ye tɛrɛ an tatau to tere darang nessho sheeju ma tanga shar darang nesshoju ka yaa gee weno she yuwaro ka shee man sheeron guni Ai tuuna guni yauyau a paaro ye wendeim moɗa ɗaa liyaro guni ɗaa wendei to ato yooro paaronee longkunee man shari ka we yarang ba to <hesitation> darang nessho kpang longkunee man war shik shaai man pen shaai ko geyannee ɗiyomu kama ye wendei <hesitation> paaro pen yamma rina ta ɗlimu kama amma tanju ɗiyomu kama kaa ma fowonmu kaman ɗiyonmu kama kaa ma sheenmu kaman yanju kama yuwomu jwal an piyang ti shik shaai kamaa lewo kaman shou ƙira ti shaam amma ya kama kan paaro yamma amma darang nessho ye tere darangnee kama ta shar we kira kaman to win gun shaai darangno tere darangnee kama ta war shuk shaai kaman ma ka daklan we ye kama yuwa ti shaai to kaman tewi ti shaai ai to ne ɗakla paa we yuwaro kaa she to kaman pen yeddee po teraan shiki ti jwaino tere to darang nessho kpang longkunee kaman goyo gun we yamma liya longkunee kaman ɗina wee ta tema kama ti shakki ɗiyomu ƙama kuma yuwaro kaa wee nasara ti terri ko gwara ti tewi yaa tarihi ta shunii to paaron kpang ta po goji paaron kpang ye jiyei ta shekma shegiim longku ma sheen man sheeron guni te paaroi kenan